Ra ôhatra oe hatsaragna ny zahagna, de nefa vôla ampelantanagna tsy de fôntry, vôlôhany miainga amin'atsaragna zegny, tsy de afôntriagna le zahagna zany oe tsy mizaha quantité zegny aketo fô le qualité, oe <hesitation> ahegna zegny le quantité nlé raha tokony hividi, de amizay fotoagna, vôla hely amina de mahazo ra tsara.